am ladde sirelanka ni leddi un di ɗon ha der Africa, leddi himɓe ɓale en, wo'di rane en, wo'di himɓe daidai daidai nonnon, ɓe ɗo andiri be leddi mai de non mari tarihi sosai bo ɓe ɗo mari dina sosai, hamɓe un takkata dina Hinduism be Buddhism, ɓe naftira be mai, bo de wo'di Christians ha leddi mai sosai ɓe ɗon waɗa murna to yandere daigol Annabi Isa lorake wato ɓe viya ɗum Christmas be Easter ha wuro mai.